ͻhͻho bi bopue mo do na ͻwͻ dɛ mekyerɛkyerɛ no kurow mu a, mebedzi kan nye no akͻ aban ahorow mu, bea nna aborͻfo no wͻba a wͻtsena na wodzi hͻn dwuma ahorow, na mbrɛ ͻbɛyɛ a obohu mbea ahorow wͻ dɛm adan no mu nna mbrɛ wosi yɛ hͻn ndzɛmba. Afei, menye no bͻkͻ mpoano akɛkyerɛ no bea a baka na po wodzi ehyia wͻ mo kurow mu dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a no so obohu ne fɛw na oetum dze ato ne tsir mu.